Tetwe, mithe. ghkare, fiɗa, thiɗe, nkuwa, wɗife, tghise, tamba, ghuwag. titghara, michghara, hkarghara, fiɗgha, thiɗghara, nkughara, wɗifghara, tghisghara, tambaghra, msakmich. msakmich titkwghara <hesitation> msakmichtitkwaghara, michghara, hkarghara, fiɗghara, thiɗghara, nkughara, wɗifghara, tghisghara, tambaghara, <hesitation> hkarmmsaka. <hesitation> hkarmmsak titghara, michghara, hkarghara. fiɗghara, thiɗghara nkugha, wɗifghara, tghisghara, tambaghara, <hesitation> fiɗammsaka. fiɗammsaktitghara, michghara hkarghara, fiɗghara, thiɗaghara, nkughara, wɗifghara, tghisghara, tambaghra, thiɗamsaka. thiɗamsaktitghara, michghra, hkarghara, fiɗghra, thiɗghara, nkughara. wɗifghara, tghisghara. Tambaghara, nkumsaka. nkumsaktitghara, michghara, hkarghara, fiɗghara, thiɗghara, wɗifghara, tghisghara, tambaghara, wɗifamsaka, wɗifamsak titghara, michghara, tghisghare fiɗghara, tghisghara, thiɗdgara, nkughra wɗifghara tghisghara tambaghara, tambaghara, tghissamsaka. tghissamsaktitghara, michghara, hkarghara, fiɗghara, thiɗghra nkughara wɗifghara tghisghara tambaghara, tambammsaka. tambammsaktitghra, michghara hkarghara, fiɗghra, thiɗghara, nkughara, wɗifghara, tghisghara, ɗare.